<hesitation> skwi mana nwoya èhmana mbirganjunya sa dèlèhisa, man ngidè kyèk sa ntè nwardo ndo ta dèyta gèy ntè shkèw auda bi ntè shkèw auda a hijapèta zhurfahad ntè shkèw auda kuma. ngidè nkèykya ah gurba nhad èghi ma ma ntè mvi daraja nda mbirganjunya wudgwalihiba ntè nwuradanga mbalingè dè kwa mamga kyè nzhè ginnè ndèy èh nzèhy ginnè nkèrga èhtègèd sa nduvngaya nlèn nlènnga, nga ntèrh dadi ndjak skwi ntèpa ntè gèda nzwan ba ndzak dèi skwi ntè santa ambi dè kwa ntègada toh amba mamnga zhigilè ndè ndjèkaèna wudaiga nyèba è ntèr nduv ga toh mbirganjunya kumba askwi man ntè giyya èn'nwudain nga sa laifi nta nènga awurinyè bi kuman ndo man njèkda ncivèd sa mga mgèd kam zhigilè ndèy shiryanjèna n do nva ndohi nga ntsiri daman nzyi duniya sata nzhigilè nyi ndo dèdèya bi èngidè kyèkyè anyinkèda mba èhn ngidè kyèkya nyikad ambabi aman nko ntsau nriy zhigilè dèy mana mbabi asaba azuinè sa ndèlna Ègèda nasa ngè shèdan gèd zhigilè biya'a <hesitation> wudahinga ndè ngidè kyèkyè azhè ntè ngala gèd, ntè nfwud wandawa mah mvazhi ntè gi mèmèmè nga ndè gra ntè thud ngwa nga nhada mah ngisak agi ncèw aghèy makar'nga gi nkashdi wudaisata ntè ngal ndègèd pap pas ka mbubi zhigilè mwoya bi mvugwa mpènnga man dow sha'a toh ah babgi ngidènkyèkha èhn mpèrtè wudhahi ata da shat'gèèdhis' duka a. an shat gèd man ntè gèdtè sata nga ba nga gi murna anga gi nfarin chiki daman ndo ndèl ndo, nod ndèl ngèd kabai aman wudhain'nga kam man nga gadat s'kam mafinyawa ntè ntènna'a,